Áh úh ñih nain muoh, muoh záh oh ain la toih náh mju tau muoh muoh shiu shía la muoh éh caih, éh-éh caig tsá zhia tai ngi shia tai éh cantidad láh kóh áh náh tzá to dé muoh shiu caih uh puo kaih muo zaih caí, cai níh caí já lá áh la jóh cai zanahoria caíh ni muoh shiu jo shiá la muho záh yiá jóh záh yia láh éh shiu náh shia lá máh áh uh ñi mju tau déh naig ain oh éh-éh caig tsá éh shia-shia cada cuanto tiempo náh tó tsá la kóh, la koh áh ná tsá tó dé lau-au uh puo de nih déh muoh zai déh la já láh áh la jóh shi la zai ko gi uh ñih ain ná la toi náh íh jo taig müh zhia la, nain muo zhiu zhia lá muoh záh ziih shiá la zhiih shia láh loih pescado, loih ih óho mü de jo raum muoh idi buo oh já la áh táh taui de oh main yoih ti oh tau ih de ti oh éh ñih oh zoh-zoh sabor main yoi nih shiu ajo jo chiá chaí óho taih jo müh déh <noise> joh tai-tai jó oh main yoih jóh main yoi ngo ziih oh chai cóh, tsai có uh ñihchia shiu aceite oh muo naih chíh aceite jo tái taí oho mju do jo muo nai cai muo ni choin la taum tai jo naih laih deh tzá muo-muo zhiu tzá acompañar kó-kó jóh shia la ko jó ko ain la muih ko ka pai uh ñi aum.